Fangare re me sema nyiga dahe gosa oto yali, duga karana fangare gosa oto waro ua dadi fangare gosa motor bato, la fangare tagi foli ngam bolo tagi gulu gulu me tagi yohu rewa.